Mitazona anjara asa maventy be si an zava-kanto eo agnivona fiaharamonina. Izy Io an de agnisany magnome fagnanara. Magnatra zany izy. De izy Io kôa an agnisany fialamboly i, fangalanô sorisory i.